Gne kangoroa da re laza amign'iny agnara teza kangoroa igny, sy mamela e zanany za io de gny ahisiny ame ame posy ame trokon 'egny avao e zanany io na aia na aia ombany, raha misy loza hahazo an'io zanany io, da alainy io zanany io, arovany signitry zasy io be ny maty amin'io.